Buning uchun oldindan bir oy davomida o’quv kursiga qatnagan bo’lardim. Va o’zim uchun kerak bo’ladigan asbob unju- anjomlarni, kiyim-kechaklarni sotib olib va eng asosiysi birorta guruh bilan birga tepaga chiqqan bo’lardim.